Ny loko manga mazava amiko dia midika fahalefahana, fahatoniana. Dia ny lanitra moa izany mazava ho azy no eritreretiko voalohany rehefa mahita an'io loko io ahako.